Sua suni chii no santeva’ayo jii, taka ita luliun, taka yuku luli nu xii ora ioo iuu kakinturi te kajo’anuri jenari chii kajochori jenari xii sanite suni jiniri yuku luli jenara suni, sunito tu, tuu kaja’anu, tu suni te nu kajito ñukuuri nu tu kasa’a nteva’ari nu tuu suni chii suni va’a ka ioo luu kantaa jena’a, luu te nu tuu chii suni te tuu.